<noise> Luk tumi kan kane ne, were tumi we kan kane ne, tumi we kan kane neni, <noise> ma tumi kaɓon ne naɓo shimshim, ɓonshi nkan laɓanung nu, kan daɓanung nu, kan shewe sherenung nu pirid <noise> da nwa ɓuraki in ereni kan ɓan ere she uli uli gangye lul, minshi daba male minshi gale gang ye lul, min nanghe nun kanin nee, she kamin nang kakwen yinaɓo mi gee, minshi daba male. shangha min nen nunghi ɓo ni geem, minshi daba male, kwen yadda min ulli sheye lul, min gale monnan ɓakwe, mo wi ye lul ka ne nung shim shim shim shim ka nigomi maa ɓo, ɓaki luk kaki kani lum ni guɓi twimi, ni guɓi taa lana mi, kwe kakwe in kanna nu, kan dubi guɓi luk kaki nu, minshi daba male, pip tumi kaminne minshi daba male, don da shimi tin daba male, ɓe kamin ne tumiɓo daba male yo, kwen nungka tin folɓo ɓwanle minne tumiɓo ne minyi shimi daba ma male yo kwen nungka wa kanle ne tumi minshi daba malena sh tika kenung. <noise>